Nyew, m'enyi gye anapa edzidzi ho osiandɛ, anapa edziban dze, sɛ idzi a, ͻma wo ahoͻdzen ma edze kͻ wo ndwuma ho Afei, <noise> ͻboa dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a innkenya yafun mu yarba biara. Binom mmpɛ anapa edziban osiandɛ wͻse wodzi a, wonnya ahoͻdzen nnyɛ dza ͻwͻ dɛ wͻyɛ. Naaso nnyɛ dɛm na ͻtse. Sɛ idzi anapa edziban a, ͻma wo ahoͻdzen soronko bi ma itum dze kͻ wo ndwuma ho yie.